<hesitation> Mening dietamda shakar miqdorini kamaytirishni samarali usullardan biri bu- to'laqonli shakarni yemaslik. Uni o'rniga har xil organik mevalardan yeyman, chunki ular ham shirali bo'ladi. Uni o'rnini bosib, shakar haqda o'ylamaslikka yordam beradi va asal yeb turaman. Asal ham bu- judayam shirali ta'mga ega lekin <hesitation> shakarga qaraganda foydaliroq.